So heon shin ga̱ɗong, ka plateau, a plateau ga̱pe muop man tun muop rasa nda̱bi ba, ama bi hok pa̱ hen mamaki, ma̱nan men ɗasa̱na̱ muop su plateau ba nkong dega̱ na ma̱ɗem state, ga̱pe muop nɗe ga̱pe muop puat sek plateau muan ga̱na pa̱ɗe muop nɗa̱a̱n rauwa ga̱ɗemen, muop kwat ka waar ga̱ɗemen, muop shin muop ko mma̱ ga̱ɗemen, ama la ba mmen ɓak ga̱yil men pue men yok ga̱me ba, tong ga̱na wei state government union, local level nda̱ state nda̱ federal, wei akwei damuwa, nda naan ma̱man ba, ga̱na sool taar pe la ma̱lapa nna̱ ho, a sool taar ga̱ pe nɗe la tameke men, gima hen ɓoolmaan, la ga̱ muan ma̱ɗem state ga̱bi nn gwambe, taraba, nasarawa nda̱ state mmuk bakwa nna̱ ho muop puat a nsek plateau, ama ga̱na bi ga̱pe muop nɗe la lap yi, ma̱ rasa amma, ma̱ma muop ma̱ma muop ngam, ma̱ma muop, muop muop, puat a nsek men ama enshi muop, muop nde la pa̱ muop yenshi men, muop pa̱ men ba, hen man bi ga̱sa ba muop la buk nie nda̱bi ɓak, muop nong kwal muop yi ai karce muk a sool nɗe plateau ba, a naan man ta nɗasa̱na̱ bi ga̱pe ma̱nɗe la ma̱na i ma̱ɗe la mana yi dip nduniya muop la ma̱na yi dip nduniya muop tura, muop tura dip nduniya sool nɗeɗi

Grade level na̱ nda̱ step na̱ nda̱ gwen ko mma̱ hok hen na bi hok favour hen ba, favour hok ko a local government ho, ko kuma nnang ho, so a hen ga̱me ba men nduni, tong ga̱ na promotion tong da̱, muop tong kwam promotion ntieem, muop tong tarang men muop ba̱ da̱ga̱an da̱bi ga̱pe yong ga̱pe government policy ga̱pe la ga̱niang dega̱n shin tong ɗiem a̱es ntyak ga̱, hen man ba gwopneti pa̱ ga̱shit, ma̱ yad da muop pa̱ga̱ shit, ga̱ rentse ga̱pe ta̱ ga shin shit ga̱ɓet ga̱ ga̱me, so ma̱shin shit ga̱ɓet men gəme nda gwopneti ama gwopnati tarang men muop, muop mer ga̱ men aas kwat, muop mer ga̱men ga̱pe men ma̱man bi ɗe men ta̱ ma̱shin yi ba, la ga̱ ya muop baam mpue ga̱ muop, muop, muop, muoppa̱ men a ga̱tsa ga̱tsee, muop lap ga̱tsa ga̱kul, nkambok hen ɓoolnan ɗega̱ an ɗega̱ man weel men yi, because we are the end people a strandard, ga̱pe ma to earn a living life, dega̱ sa̱ sa̱ ɓit ga̱me, zama damuwa mutani lee daga, daga, daga ntsa zuwa mpue nɗeɗi ba, a mma̱ tsa ta̱ nda naan, so people are living from mouth to hand, were from hand to mouth were there no efficient things, while government are not doing the right thing, gwopneti muop shin bi ga̱pe kamata ba, hen tong kwal ba ɓop dang kwal ɗegu tura ɗie niyi, ɗee duniya ga̱kat yi ga̱ kelleng, hen gode naan ga̱shin ampa̱ni ga̱ muop